घरै रोटो पकुनाकी पैल्ली धुलो ल्युन पडयो, तैपाछा पानी, डल्लो कोलो बनुनाकी नान घी नभया तेल मिलुन्या, पाँच, सात मिनटसम्म पानी राखिबटे मुच्छ्या, तैपाछा बेल्या, अनि त्वामाइ ओर्काइ फर्काइ गरिग्या रोटो पाकिग्योत् ।